ഇഥിഥ ആധുനിക സമജത്ല ഇ ത്രദിസിഓന് ഏന്ഗ്ലേന। ദുമ്ബുധ കലഥ ത്രദിസിഓന ബേന്ഗ്കര ഇമ്പോര്തന്തു। ഏന്ഗ്ലേന ദുമ്ബുധ ത്രദിസിഓനു ഇഥിഥ ആധുനിക। ജിവനത്ല ഏന്ഗ്ലേന യുജുമന്പുന ഇര്ഥു അലവദിസി। കോലുപുന ഇര്ഥു ദൈഥമന്ഥ അപുന്ദു പന്ദുന്ദ। ഏന്ഗ്ലേനേഗ സമ്സ്ക്രിതി മൌലഗലു അമന്ദ ഗോഥ അപുന്ദു। അവൈനുഥ ഗുരുഥു ഏന്ഗ്ലേന ഗുരുഥു ഇദേന്തിത്യ് ഐന। ബഗി അമന്ത ഏന്ഗ്ലേന ഗോഥ അപുന്ദു ഏന്ഗ്ലേന സമജത്। പരത്ഥു ബൂക ഇഥ മോദ്രുനു, ഓസഥ്തു, വിശയ। ഥദുല ഓതേക ഓന്ജ കോന്ജ സേരുനഗ ഏന്ഗ്ലേന। പരമ്പരേഥ പര് പ്രമുക്യതേ ഇമ്പോര്തന്ചേ ഓമഥ। ഏന്ഗ്ലേന ഘര്ഥ അപുന വഥ ഗോഥ അപുന്ദു। അവ ഏന്ഗ്ലേന ജോകേലേഗ ഗോഥ അപുന്ദു ജോകേലേഗ। ദുമ്ബുധ ആന്ഛനേ ത്രന്സ്ഫേര ഓവോനു പോപുന്ദു। ഓധിയര്ഥ ബൂക ഓധിയഗി ഇഥിഥ ആധുനിക। കലത്ല ഏന്ഗ്ലേന ദുമ്ബുധ ഇഥിഥ ഹിരിയധര। ഇഥിഥ പര്ഥേര ഇഥിഥ സമ്സ്ക്രിതി ഇഥിഥ। ആഹര ഇഥിഥ ജിവനശൈലി അവ അമഥ ഏന്ഗ്ലേന। ഇമ്പോര്തന്ത അവ അമഥ ഗോഥ അപുന്ദു അവ ഗോഥ। ഇഥ ജിവനനേ ഇഥിഥ ആധു ജിവനനേ ഏദ്ദ। <hesitation> രീഥി മുന്ദി വര്സേയര സധിയ। ഭൂക ഏന്ഗ്ലേന ദുമ്ബുധ അക്ലേഗ ഓവോന് ഏദ്ദ। ഏന്വിരോന്മേന്ത, ഏദ്ദ പരിസര കോര്പുന ല സധിയ।